Makaweng to idial ara towi are na kaweng te kumowi mamiki ma ondei pikiran kumu tan ondei singkat tuang kumu one to mata to mangase na kaweng to na ponae ria raringgiang le apato pawoman mangase uma ne kumu tiara manyasal tepaoman tusikumu ara sua'ne kumu mukakaringan pikiran ma-ma rumaringi apato singkat tuang kumu te yuma wuyamang nu apato pa oman ne sikumu temakaweng to idial yaitu makaweng to mamei berkat mamei to kumomajadi tomata to kanyana ti ara kumuna kaweng te ara sua'ne ma te'es mangenoaten kumu ma-ma te'se musombayang mate'es Kusumu gereja kuma'ne kumu tiara to komanase nakaweng sena tiara apaku saka wuyas su-su gereja tiara pakusaka woiyah su sulingkungan ore ne ara sua'ne kubune mata ton tomasyarakat uma'ne kumu majadi tomata to tiara to bi kumusasatan one tomata to ore singkat roang kumu ehe no